<hesitation> ndiwesa ndisove, ukusova kwane, uswundilili une, une ndili indosa, ndirya imbatata, isisebele isindi ndidunula, isyalaki ndirya, isyuwolo ndiliya, ndilima kwasababu ndilima june, ndisimanyire, isinonu sana, isiwolo, isiwolo maa tukusula, singesi umu, tukusula, wirya aua wiba wiuba kwilima, uvika mumpaka uundeka wiraya. Uwibea kwilima, wikeka namakasi, mukisupa, mupyolie isiwolo sila ulye udakwe udakwe udakwe udakwe, utola amakasi, ukanza ukunywa, winywa winywa winywa wipate ingusu, isyakulimila isyakuvombela imbombo pukuwanza ukulima, wilime wilime wilime wilime wiilima wilima, isyakasikise padebe, isyakukendela pouvuja kunyumba, wirya wutola amakasi, winywa. Ndikiujilaka kunyuma ndiliniji nilikumbulu lyangu ndivikile paliveka, ndiujaga kunyumba, ipyandisie kunyumba ndipukuwa, ndipya ndipukuiye, ndieka, ndibea kukenda kenda, ndikenda kenda ukwa ndikenda kenda ndibaa ndipata akasoda, ndinywe, ndikeka navajangu ndukwanza ukusove inzuvere, isipwatingi, twisova navajangu twisova twisova twisova tupya tusovile. Basi ndiheka ndikivujira akakunyumba kwigona.